जेब्ल जन्ग् बर्बिक्यो हने, बने बिअ मम् त्से बेदोर् फर् हन्ग् नहिनेइस् जन्ग सने। भेदोर् हन्ग् नहै मैन् कतेअ जहेब जेब्ल जन्ग् बेदोर् को एम जन्ग् इन मस्ल सुसन लगन ने देन। हुम् बन बन्सिन् कथौ जसिन र, मस्ल जहेब हल्देइ, दुन्जिअ, दुन्जिअ गुन्दे हिन्दि फर्, हुम् प्रए गरु मस्ल फर्, हुम् प्रए इसि अद अनु हुरु को स्प्लेन नेहे लगन देन ब, हुम् प्रए जेब्ल गथौ बनेइनु ब थै ओर्किउ को ब म जन्ग् इन सेत् कलन देन न्गे। ओर्किनि गुजुओगु बिअ बेदोर् तेस्त है बिर देपेन्द् कलम। जिसन्ग्किनि नन्ग म जन्ग्, ओर्कि ब्लौ-ब्लौ जन्ग् नहि म बगन्, हुम् बने निल बेदोर् अब्ब म जन्ग् इन हन्ग् नहि मैन् गन्। हुम् प्रए सेकेन्द् कतेअ जहेब मस्ल नन्ग जिसन्ग्, गोबो नन्ग मरिनते कलन देन, हुम् बन बिसन्ग्किनि मस्ल नन्ग हप्गन्, बर गथौ, गथौ, गथौ मन्जग नर बेदोर् को मै। उन्तैन मिन् केत जहेब मस्ल लगन, हुम् प्रए बिनि, मुमदि हन्ग, बिनि।